اكتر لعبة انحب نلعبها وانا قاعدة لوحداي ممكن اتكون لعبة كاندي كراش. انحب نلعبها ع التليفون لان اغلب الألعاب بتكون مع التليفون يعني. لعبة كاندي كراش او أي لعبة مشابهة ليها انحب ان نوصل فيها لمستويات معقدة. أحيانا باعدي بعض المستويات واحيانا لا فنضطر ان انا نلعب اللعبة من الاول، لحد مانوصل نفس المستوى ونعدين وبيكون عندي تحدي واصرار ان انا نعدي المستوى الصعب.